Ena huerça los casus pos no. Siempri puei avel un poquinu de dulda. Porque alas vezis, poemus tenel prevas i mesmu creyel qu'estamus quasi que ciertus, peru la certeniá assoluta es compricá. I más entovía quandu son custionis comu la moral, el huturu o mesmu la cencia. I alogu la custión de que la genti es escapás de mentil i hazel-ti de creyel lo que no es. Compricau!